Mapun daat jahak sungai. Daat bak pekena jekan wak ino jekan masin jekan wak lawut laei telo. Mun gak sungai kena pinyeng jekan kawak pinyeng benateng. Kawak gak sungai iyen ji wak maksud daat jegem sungai. Daat ito nda sama. Sungai ito nda sama. Daat ito idak ke benateng sama ji babui payau pelandok musang a iyen ji.

Wak bak sibet kou badan bak sihat selalu bak bersenam jegum keman wakkan wak diyak ji bukan wak bak meyakit bukan wak bak madak kolestrol baaw sama ji pulem, pulemlah nombor satu agai, bak mejaga kasihatan badan telou selain daripada telou bak bersenam

Akou lok teknoloji bak memudahkan likou telou bak maju sepesiali gak kapuong-kapuong. Teknoloji wak diyak paling diyak ji gaya bak netoh takan telou sama ji bak subet jalankah, bak memajukan kapuong, jalan bei lampu a kak bak padem-padem bau jalan. Telou nda taou inou ji bak melipas, dipa, inoukah sepaya jalan bak tereang. Yen ji ji gaya bak memajukan kapuong.